א גוטע וועג <hesitation> וויאזוי צו רעדן צו א גרויסע אדיענץ איז קודם צו פארשטיין וועם מ'רעדט צו, צו וועלכע מענטשן די רעדסט, נוצן זאכן וואס זיי קענען זעען און פארשטיין בעסער, <hesitation> מ'דארף רעדן הויעך און שטאט און נוצן אסאך קאנפידענץ און מאכן איי קאנטעקט מיט די מענטשן און פרעגו אסאך קאשות צו זעען אויב זיי פארשטייען.